Kua reta jaenungavi, mbaetɨ jeta oyegua kua nunga, amogue mbatɨ guinoi heladera, jaema baetɨ rouete kua nunga, jaeñoma örërëtä rupi jeta oñeotigue, jokua rou, mbaetɨ roeka mbate tembiu kua peguara